sarentin ak ishin wollin dubbet mara birri wot jebite hinduduti chaarte baretokit wot jebite akas wol waamte, duun tun dutatumay, dutte wol womt lilla dudutiey, baretokit wojebite, biromte, bare ak diida fa itat borbade, bare ak mona ta muken hinkabn.